الكمبيوتر يتكون من كذا مكونات رئيسية تشتغل مع بعض عشان تأدي بالشكل المطلوب. اللوحة الأم تربط كل الأجزاء ببعضها، والمعالج يعتبر عقل الكمبيوتر اللي ينفذ الأوامر. الرام تخزن البيانات مؤقتًا لتسريع العمليات، بينما القرص الصلب يخزن البيانات بشكل دائم. مزود الطاقة يزود الكمبيوتر بالكهرباء، والشاشة تعرض المعلومات للمستخدم. هذي المكونات الأساسية تضمن تشغيل الكمبيوتر بشكل صحيح وفعّال.